ग आंगु बचपन ऊ बित्यऔ किमु बीच, ईद गुप्त कमरो बीच। होदो चू बारे आंगु पता ई मैच, दो ग पीतांग खोल्यालया खीखी अंदर बीतोक, द दवा अंधेरा नीच, दवा रोशनी ओ ग खीगेक दवा अजीब ई दुनिया नीच। दवा ईद पुराना डेस्क नीच, ईद लेम्प नीच, ईद काग़ज़ नीच, काग़ज़ ऊ देन ई पत्र नीच। होदो चू आंग नामांग चेचे नीच, होदो ग हुशिद, दो होदो ग हुशिद, दो आंगु पता लगेच होदो आंग तेतेस चेचे दू। पत्र लिखेखे दू, तेते आंगु ईद उपहार केमो दूग्यो, लेकिन होदा आंगु कभी भी मा मिलेच, ईद पुरानी घडी नीच, आंग तेते ऊ घडी। ग चेई कमरो खीगेक, दवा ईद पुरानी अलमारी दू। दवा पुरानी अलमारी ऊ कुमो ईद घडी तच होदो भांति शारे तच। होदो घड़ी आंग तेते ओ तच, ग हने महसूस लानगयो आंग तेते आंगिस वाली प्यार लांच।